Ko mi ɓurɗaa yiɗuki haa ɓi'aadama kanjum woni goɗɗo laata odon mari gonga nden o Dara haa dow haala maako to o wolwi nden mi ɗon yiɗi goɗɗo mo waɗata huunde hakkunde mako be Allah Wala seito goɗɗo feere doolimo, To goɗɗo ɗon mari haaliiji ɗo mi yiɗan haala maako masin.